I Etazonia zany da ahità toetr'andro maro isankarazany. Ny agny avaratsy izao da mafana ny fahavaratsy sy mangatsiaky ny ririny. Ny agny atsimo da mafana sy manitsy. Da ny afovoan-tany e da misy fahasamihafà amin'ny rivo-mahery.